बल्ब कमण्ये काम करद। येते हिंदी मां हम शीश बत्ति भी ब्वोल्दन तन। यू ज्वो चि तापदीप्ति एक चीज व्हंदि, तेसे स्वो क्या करद, उजालु पैद करद। येमा एक पतला तंतु जनसि चीज रौंदि लग्यीं, जेते फिलामेंट ब्वोल्दन। ज्वो कांचो ज्वो बल्ब व्हंद, तेका भितर रौंद लग्यूं। त जब भी बल्ब मां बिजलि प्रवाहित व्हंदि, त स्वो क्या व्हंद, ज्वो स्वो फिलामेंट रौंद, स्वो गर्म गरम व्हे जंद। और प्रकाश द्योंद हमते। उजालु द्योंद। इस प्रकार से एक बल्द काम करद।